Unë menoj qe po, pulat munën me njoftë pronarin e tyne edhe me shfaq dashni. Nashta jo njejtë si qentë apo macat, po prap besoj që munën me njoftë zanin edhe pamjen e pronarit, edhe kur dojnë me shpreh dashni e njekin ose i afrohen afër.